Pinsava pi un pocu di tempu ca mi piacirìa visitari l'Islanda pirchì di quannu canuscìa la so esistenza sugnu sempri affascinatu di sta ìsula. Un postu luntanu, pirdutu, ancora sarvàggiu cu un vulcanu attivu circunnatu dû mari. Mi dìcinu ca ci sunnu posti beddi pi fari un bagnu càudu pirchì ci sunnu geyser quinni fussi ntirissanti. Mi piaci assài èssiri nta l'acqua càuda.